فضا له مینځکې چې لېرې نه ختمېدونکی پراخ جای دی، چي ستوري، سیارې، سپوږمۍ او نورې اسماني سیارې پکې سته. د ځمکې د اتموسفیر له ختمېدو وروسته فضا پیلېږي، چي د کارمن کرښې په نامه یادیږي. <noise> ستوري، لمر، سیارې، سپوږمۍ، اسماني ډبرې، کهکشانونه په فضا کې دي او فضا ډېره پراخه ده، پای یې موږ ته معلوم نه دی او لا هم ساینس پوهان د فضا په اړه څېړنې کوي.